Salla gollirgo lebi mare fuji e kolte meɗen e woɗi na woɗa yalla naɗe na to haɗe. E gonga ni e woɗi e hani tawe marefuji meɗen <noise> goduɗi leɓe, leɓeɗen gollitire e ɓorle tire ɗe ngaɗeten e faɗeje meɗen ɗe fatoto, <noise> e kunneji meɗen ɗe kunoto ɗen ɗun ɗon woɗi sanne to ɗun waɗe fu,. hana ɗun haɗe.